In kiti jaa, ja jakuga ini, iyo ina jaa kaju kuu, kajo kuu jii ini ku, ku, <hesitation> kostu´u nua xi ku jitoña ina kuja jiniga yuka ku ja ñama xaa jako´u ini xi ñama xeega ja kutu´uga nu ja koniyo.